Raha ao anaty tilinkambo avo de avo a, ny fomba hiantsoana vonjy, raha misy hevitra aho <noise> mandatsaka vato kely any ambany am'zay olona mandalo ao na raha misy laklosy ao raha <noise> tilikambo zany a matetika ny ao tsy maintsy tokony hisy laklosy, ampanenoana ny lakilosy.